खासमे मोहके अब यि सार्बजनिक यातायातमे यात्रा करना ति फेक अपने चलाइल गाडि घोडामे यात्रा करना मोहके मन परता नै । अब ओहका कारण का हे कहलेति सार्बजनिक यातायातके असरामे निंगबो कहलेति समयमे गाडी घोडा नाइ आइ सिकता । यदि गाडि घोडा आइगेल कहलेतिति ओम्‍ने गाडिभित्तर सिट उट नाइ मिले सिकता । यदि सिटो ना हे ठड्‍हेके यात्रा करना हे कहलेतिति ओम्‍ने ढक्का मुक्का होइ सिकता यहँर उहँर । मनैंभर तमाम रहतियाँ, ठड्हेल रहतियाँ उहिमारे ओम्‍ने ढक्का मुक्का होइ सिकता उहिमारे नाइ मन परता । अब रहल बात अपने चलाइल गाडिमे यहँर उहँर यात्रा करबो कहलेतिति अपने उप्पर स्वतन्त्रता रहता । जहाँ मन लागल हुँवाँ चल जिबो, जहाँ मन लागल हुँवा रुक जिबो । काम कहाँ हे, कहाँ कहाँ काम हे हुँवाँ हुँवाँ <hesitation> पुगे सिकबो नै । उहिमारे मोहके औरेक तिति फेकुन, सार्बजनिक यातायाततिति फेकुन अपने चलाइल गाडिमे यात्रा करना मन परता । अब यहका मतलब सार्बजनिक यातायात नाइ मजा हे, सार्बजनिक यातायातमे चढ्ने नाइ चाहि कहनाभर नाइ हे नै, सार्बजनिक यातायात फेकुन एक ठो सुबिधाक रुपमे रहता । कम रुपियामे यहँर उहँर जाइ बनता नै उहिमारे सार्बजनिक यातायात फेक मजा रहता । मुल अब सार्बजनिक यातायातमे जेदा नाइ नेंगल बान होइल कारण तिति सार्बजनिक यातायात <hesitation> आउ अपने चलाइल गाडि घोडा बिचमे अब एक ठो भिन्‍नता खुज्लेतिति मोहके अपने चलाइल गाडि घोडा मन परता ।